Sisuk saan ijoow babé kankaan sisuk soni futook niyanuur: nijojoow Bignona, nijojoow Ziguinchor, nijow Cap, nijoow Oussouye, nijoow Mlomp Cassa.